Kaamõlidõl ommaq sälä pääl kühmuq, kohe sisse nä saavaq sis hindä kehä vedelikku hoitaq ja niimodu kavva aigu kõrbõh eloh püssüq.